Izy kôa za avy nahazo zay tampotampoka teo de vôla ba- bebe izy mety mety anampiàko vôla ianarako satria zahay somary sarisahiragna de iny mba me- agnampiàko vôla ianarako. <noise>